Ia aivik de vadi nguathamon sa authar mathaman i ingo dagua mamachiom de gumamach de cha de choknuth uthi uthmo ma mali chana, da gu nanach de chock chivichi choki damali. Authama methaman de ngathom mathaman. De chok ngemo de chalanca, da ngathom i daman nge chama mathaman ma segeves. Gumamek da amamechana da tha choki tha thamen nge cha machama methamen avangbigai ma mali. Nchooki gunangeki acha mamech chana da choki thatamen na chai methamen avanbik ma mali. Dak chismia ithik da oki ithe oki se inamach da ngathom in mathanga ngathom insechna de oki ngathom in mathanga ngathom insechna de oki ngathom in dram nge chai. Etha. On avangvik. Kule sa savetha ma nguches, ut ma anguches de utmo uthisu kama, u daram nachama authamathamen. Choiku una matheamen nachama mathamerma vengam. Ngia dram thia utha, utha mathamen marik autha mamechiom inggi suchut na chama mathamen marik dachama isem. Anatha mathamen i sem angetha mathamen da chelam chia utpe unama nangistha de utha meng na ngat, dacha utha vet de chooki, ngia drah mali autha mamechiom de chocki ngathom inishu baut, autuchekcha da choki tha taman ngecha mathamen avangbik save thia chevichut da autha mamek chana. Thi bon ut, thi suchuchut nacha mathamon, autha mathamon abik da ngebes mamr chia det patha ut ngila ithik de mamar pecha ngo choki ngua thamon nangat, ngia dram chai autha mamathamon ava bik choki gu mamachiom idal ut doki chin, chin suchat na autha mathamon abik doki angebes mamar chia det patha ut una mestemna na ngat. Mudie ma kisngia choki nga chom insuchut chia utaman batha ngat dok uthi banaseng chia athoes nga ut de deng itjik mo morta nga ut.